طبعاً خلينى أذكرلك ثلاث أرقام <hesitation> مثلاً مثل ثمانية وخمسة وأثناشر لما نجمعهم النتيجة بتكون خمسة زائد ثمانية زائد اتناشر <hesitation> بيساوى عندنا خمسة وعشرين، وكمان لو جبنا أرجام <hesitation> ثلاثة ثانية بيكون عندنا ثلاثة وأربعة وسبعتاشر لو ج-جمعناهم بيكون عندنا أربعة وعشرين.